<noise> jadi beta pung laki ni, maksudnya di dalam ruma ni, kal beta ni kalo beta sandiri yang tuk'e kaya panyaki-panyaki kaya flu, itu ee beta memang seng talalu kana flu, kecuali beta manyimpan, tapi, kalo <noise> seng lai seng-lai, sama kaya beta pung kacil parampuang, tapi beta pung laki ni, kalo dia kana flu tu ya ampun'eee tuhan sa yang tau <noise> dia pung pastiu nae otak ee dia pung <noise> baminta-baminta <noise> ini minta itu suru biking ini biking itu katong kapala saki! Jadi kalo dia pung kapala su baingos bagitu, itu <noise> biasanya beta suka <noise> masa aer panas, tapi di aer panas itu beta jaga ambe daong sare, daong sare supaya siram dia pung kapala to, supaya akang <noise> kaya ada uap-uap bagitu <noise> supaya akang <noise> kas ilang dia pung flu tadi tu jadi beta jaga pi cari sari mera di muka sana itu, nah beta ambe sari mera <noise> baru beta taru di, rabus par dia mandi, ha <hesitation> abis mandi, beta rabus aer lai, malam-malam dia mau tidor tu <noise> beta taro masa aer panas, ee masa aer panas di ceret itu, di katong pung ceret-ceret masa aer itu <noise> beta masa aer panas, masa aer, aer mandidi, beta taru ambe baskom, beta taru ambe baskom bagini, baskom baru. Taru di dalam parteng kacil tu <noise> beta tetes minya kayu puti, minya kayu puti beta taru barang tiga tetes! Kalo akang bolom padis lai beta loko tamba barang ang ampa tetes ka bawa ka lima tetes <noise> supaya akang lebe padis lai, supaya akang pung uap padis itu akang, biking sampe ae-aer mata kaluar jua <noise> lebe bae <noise> ingus-ingus malele <noise> jadi beta jaga <noise> kas dia bilang tiga tetes sa, beta jaga maeng kas labe-labe akang sampe ampa kaa, lima kaa, beta taro to baru beta suru di hm tundu di tundu kapala di baskom tu baru beta ambel handok itu baru beta tutu dia pung kapala, kalo handok seng bisa lae beta ambe kaeng, kaeng yang dia pung kaeng tidor basar itu kan laki-laki kaeng laki-laki itu, beta jaga taru deng, tutup dari atas <noise> tutup ee dia bilang suda jua ee, suda e beta bilang hee sadiki lai kastinggal hampe se pung ka-karingat malele, ingus-ingus malele di akang parteng tu, supaya akang <noise> capat sembuh! Jadi, kalo su biking malam itu, haa biking saaampe dia su karingat-karingat eee ha sudah, su mandi karingat, haa buka akang kaeng itu, lap dia pung ka-karingat, samua-samua abis ganti baju, ganti baju beta bale goso minya kayu puti lai di dia pung badang-badang, idong-idong samua itu, karna itu kan! Kalo su ba'ingos otomatis kapala saki, akang su menjalar samua kapala saki biking badang-badang tar enak, mulu tar sadap samua jadi satu, itu akang pung panyaki flu <noise> flu itu suda tu. Jadi kalo su bagitu, bar'ati katong pung bini ni musti katong putar otak lai. supaya akang panyaki ni capat sembuh, jadi su abis bikin tadi tu, buka dia pung pakeang ya'n tadi mandi-mandi karingat itu beta buka baju, buka baju beta bale goso minya panas itu minyaa gpu tu beta goso akang di badang-badang lai, goso di badang-badang, minya kayu puti beta goso di dia ujung-ujung idong itu aa ramas-ramas kapala kas dia tidor, minong obat, abis itu pagi hari, pagi hari lai] bangong, kalo macang dia pung flu bolong bae, beta bae baiking lai! Beta biking, beta masa aer panas jadi kalo poko nya namanya dia pung panyaki flu ni, akang bukang sahari dua hari, akang biking sampe berlarut-larut sampe bisa sampe satu minggu kira katong katong kapala tar saki! Urus akang ana bayi basar ini sampe satu minggu, katong biking dia pung e jadi <noise> biking ka-biking masa aer ulang lai, masa aer panas, biking kombali pake apa tadi? daong sare tadi tu, par pengobatan alternatip tadi par supaya dia mandi to, supaya badang-badang tamba segar karna mangkali <noise> abu abu-kaa to e ha. Jadi su masa kombali, masa akang tadi tu, ae aer panas lai, ba ukup aer panas, mandi aer panas e, abis itu setela selesai istirahat dia minong te dolo sadiki karna tadi su karingat par mandi aer panas tadi ha beta biking te, biking te, kas makan dia abis minom obat lae beta tanya dia mau biking kapala lai ka seng? Dia bilang sadiki lai ha, poko nya sadiki lai biking lai, ha masa aer panas di ceret lae kombali lae hantam minya kayu puti tadi tu lae karna, yang tadi tu, obat yang dia minum itu akang <noise> seng mampan, tau dia minong obat apa? Obat tete-tete obat bintan tuju urus do, tadi kal macan dia minung obat tadi kalo yang kaya beta ni kan kalo flu beta su minum sanaflu ka <hesitation> itu su sembuh sudah, tapi akang paitua ni tar bisa minum sanaflu obat flu-flu itu tar mampan, tapi kalo bintan tuju satu bungkus dua bungkus itu akang su bisa mengurangi dia pung akang flu-flu tadi tu, jadi beta bilang se ni sama deng beta pung bapa mantu, bapa mantu obat bintan tuju, ose lai bintan tuju lai, jadi pi bajalang cari bint baru aa obat bintang tuju ni kang katong cari paleng susaah sakarang ini ni kan, tarada obat itu kecuali toko-toko yang tu su lama-lama la dong bajul-bajual bintan tuju. Aa dapa bintang tuju baru pulang la kas minom dia, jadi minom bintan tuju tu mangkali barang, tiga ampa kali kaa? Baru bisa akang dia pung in'flensa itu kadang kala sampe anam bungkus! Baru bisa in'flensa tu akang flu tu dia sembuh, karna kalo.